Kaá jaa ka sta'antu nuna jina'ana ku ja kante'étuna kutu taka nau ɨótu nayíu a ka a tu'ún a tu'ún sɨɨ a tu'ún ja ka jani ichiítui yo ka nakani nu tuún ɨó ta ka taka ñuú jika taka ñua kutu koó <hesitation> taka ta'anna ya jina'ana chi ka ɨó te kajatiúntuí vina te ñuan anaá chi tu xaán ni ɨótu yuan kutu kaá luli ñuan ja ja nasta'an taka nu asiki nu ka jitaja'a nu ka jita nu ntɨi nu ka sa'atu ka chaá yaa ka sa'á ntɨitu yuan kaá luli yuan.